نختار طائر النسر على خاطره اقوى واحد في الطيور. وازين واحد وماهر او <hesitation> يطير فيساع، ويطير في <hesitation> الفوق برشا معناه في ارتفاعات <hesitation> الفوق <hesitation> اللي يعرف يصطاد وشجاع <hesitation> نحسه ديما يتفرج هاكا على العالم من الفوق وديما يطير لفوق وما عندوش حدود هاكا.